Pues ixo me paix fatal porque os animals tienen que vivir en a naturaleza y si tu tienes la langaria de tener una mascota, pues ee compra-te una una jauleta con un canario, pero no puede haber cans ni gatos ni atras mascotas grans en pisos que son chicoz. Porque no son prestos pa es animals. Es animals tienen que vivir en entornos que se troben bien. Por ixo a yo no me paix mica bien ixo.